والله لو أجدر أجرب ممكن أزرع طماطم، فلفل، أول شئ أحفر الأرض وأخليها كدة جاهزة ،بعدين أزرع البذور وأرويها بإنتظام وأتابع يعني كل يوم التغيرات اللي بتصير بالأرظ وأشيل الأعشاب الظارة لو أذهرت وأكيد يعني بكون فخور بالحصاد.